Ireo karazana saosy namboariny avy ame nahandro: saosy tômaty, e fagnamboary saosy tomaty, alaigny e tamatesy, andrahoigna da asiasia saosiny, da aveo saosy bechamel